Gne fanantanjahan-tena, e nalaza faraparany teo zao baskety, satria misy équipe gne gendarme io zany mifampi-contre ame polisy da indreo zany minday gaogny maromaro hagnampy andreo hagnano spec- spectateur amign'eo da izay e tena nalaza faraparany zay.